Este brato to rlliyiniron brana este gruntifo byeni eske kato nye komo este yin' kwajil yin serranchi poblan grate gakan diferente este kon to bi sakakan tosh zog kon bitozig chechenen grato bzenig graten gaken de diferente sabor este graten gaken de diferente gakan preparar sike toshꞌ xobyinꞌ wajiri digamos chenen to trobianill bwaoze wla este fernin galan ka gayꞌ gakan promor chon loo nis chitigui para yinꞌ wajiyo part este to lo brasa nigui chanchi legakan este lan plat gollꞌ wlaa este yinꞌ serrane este gyo doraa dini lo brasene directo lo nise la yinꞌ chigaken este to lob yinꞌ axt ka to bin buen sabor gue gatobi kongreuen te platiy wnubogakbə mismo de ka to bins chgne kat komid yoreꞌe este siknaꞌt nena bitiusheyel este siempre ne to komidi naꞌ mas este sedo siknas tobiasik to arroz siknaga to ste tobitiushesh kon este digamos kon yinꞌ serran enzo poblan gue komid yidiene pokochane tolo to komid nenarewig parte parlekozkə sabor ka to bin naꞌ shibi kon diferente sabor.